<noise> thi thi thi tsigina thi ntha thigixin thi thuchjuin jan ntho jan thi thi comida thi ndathe neni jan thi ntha sindathe than xela <noise> na se setsin ila nixinchi nixinchi xengaa comida ya asea de guncho yu ncho yaa hasta 'ia na n'ena xingaya.